Ooo <noise> bɔnefakyɛ deɛ, ɔbɛtim aaba sɛ, wobɛtim de bibiaa aakyɛ firi sɛ ɔyɛ a mpanimfoɔ mpo ka sɛ,”wode asɛm kyɛ a ne womfaa hwee nkyɛeɛ” nti ɔbɛtim aaba sɛ, wobɛtim de bibiaa akyɛ. Sɛ woamfa ankyɛ a, sɛ nneɛ yɛntim ntena sɛ nnipa wɔ asomdwie mu firi sɛ yɛayɛ nnipa a yɛwɔ ha yi, biaa bɛfom biaa. Biaa bɛtia bi nane so nti sɛ nnɛ mene mayɛ wo bibi ne wɛɛ wɔmfa nkyɛ me a, sɛ wonnim kyena asɛm. Kyena bi wo so wobɛtim aabɛtiam nnane so. Wobɛtia nnane so a, sɛ deɛ nso mpɛ nde bɛyɛ wo nso ɔnte saa yɛayɛ nnipa yi, yɛ ara ne yɛbɛfom yɛ ho nti yɛfom yɛ ho a, ɔmfa ho ne deɛ nnipa no de ayɛ wo. Akoma bi wɔ yɛ mu a, sɛ wosi w’adwene pi yɛ sɛ wode bɛkyɛ a, akoma ne so ma kwan ma wotim de kyɛ ma bibiaa wie nkunimdie.